ഏന്കല ഇഥേ ദുക്ക ഇ വര്ദിനി ഇഥേ ഏന്കല। മാന്സേതേ അലോഛന മാന്സനക ഏന്കലേന। ദുക്കഗ ബേഥ ബേഥ കരനനലേ കുന്ദു। കരനനത ബഗി ഇഥേ പാഥിരപനന്ദ। ഏന്കല ഇഥേ പ്രീഥി പാഥിരലായന। അയരന്ദ ഉരി ഹിജിന്ദന്ദ അകിലുദി ഏന്കല। ഏന്കല ദുരന്ദന്ദ ഓദന്ദ ബേഥ ദിക്കിഗ। പൂന്ദന്ദന്ദ അപഗവന്ത ഏന്കല മാന്സക। ബൈന്കല ദുക്ക കുന്ദു ഥേ കരനന്ഗത। ദുക്ക അപുന ഏന്കല ഉന്ജു ഓവന വസ്തു। ബൈന്കല ഇശ്തന്ദ അവസ്തു ഏന്കല ഏഥേ। ദുരന്ദു അഥ ഏന്കല ഏന്കല കൈകവു ഏഥേ। ദുരന്ദു മിസന്ദു ഏന്കല ഏന്കല അവ കൈകവു। തിക്കുജി അന്ഛ അപുനഗ ഏന്കല ഏന്കല। ബൈന്കല ദുക്ക ഹപുന്ദു ദുക്ക ഹപുനഗ। ഏന്കല മാന്സക ഛന്ഛല ഹപുന്ദു। മാന്സക ബൈന്കല ബേജര ഹപുന്ദു ഉന്ജി। രിഥി ഉന്തി ഥനല ഉന്ജ ബൈന്കല ദുക്കന। <hesitation> കോര്പുന്ദു മനുശഗ ഏപല। മനുശ ഉന്തി ഹതി ഇഥേന അകിലേന। മാന്സക ഉന്ഥല നേമ ദിയപുജ്ജി। ഓതരേ ദുക്ക ഏന്കല ഏന്കല ഏന്കല। ജിവനനേ ഫുല്ലു വേര്തമാന്ഥ വജുന്ദു। ഏന്കല ഇഥേ ദുക്ക അര്ഥ അയിനഥേ ബേക। പിദേഇവാഥതേ കുശ്യഥിപുദു കുശ്യഥിപു। നവി ഏന്കല ഗുരിയഥിപുദു।